Utu ọnnẹ ere edomo ga ọvọvọm ga ọvẹn ejara ọvẹn yẹ Ọbazi udoro urẹ sẹ anugo utu ọnnẹ. Ato yẹ anugo utu onnẹ nẹ Ọbazi ẹzaga yẹ. Ga ẹnana ọnnẹ wa, ẹgbẹghẹ, ọvẹn ayọ ẹrimi yẹ, ọvẹn ọsọm ẹrimi yẹ. Anugo utu ma agọbọ inuk ugom ga ọnnẹ. Ọvẹn ọsọm ẹrimi yẹ, ọvẹn inuk ugom erimi yẹ. A ọvẹn asọm bẹ ẹnọng ẹfẹ gbagagbaga ma nọ, ayẹ nẹ mọ, egọnọ ayẹnẹ mọ are ee! E̠re̠ e̠gbagagbaga ma nọ awa aton anyi asom emo. Utu ọnnẹ, anyi ọsọm igbei, adoro are̠ O! Gọbọgọbọ ẹtu jẹ gbai ẹsusẹ. Nang na nọrọ bẹ bẹ igọnọ ọsọm wẹ Ọbazi ufẹ ga sood ẹ ga uso ọdọm ẹ Isang idoro ẹmẹn ọrọk Ọbazi, igob ẹmẹn ọrọk Ọbazi inugo ga eyeng ozeng. Ntak Ọbazi ẹgọmọ ọrọk ẹzaga eyeng ọzẹng. Ẹmẹn ọrọk Ọbazi mẹ ena ẹ ato ọrọbọ anyi ọvẹn ọsọm. Ọvẹn ọsọm ga ubi ama ada. Ọvẹn ọsọm ọrọk ubi ama adoro abanga ọsọm Ga imi ẹtọgbọ asọm ma ayẹnẹ na akakẹ ọsọm. Jẹn ubi ọsọm afẹ, ọgẹ, ọbọk ọvẹvẹn ọsẹsẹ, gbagagbaga aja arẹbẹ ọsẹ ye̱ afẹ ọsọm. Agbagagbaga yẹ aja adoro ọrọk ubi abanga ọsọm ama na Ato ọrọbọ Ọbazi, ga ntak ọrọbọ Obazi wa idodomi ọvẹn ẹgọgọno. Ọrọbọ enugo yẹ ga sọọd, ọvẹn egogono enugo yẹni ga sọọd. Ga e̠mẹn ọrọk, ga ọdak isẹ, ga jẹn ife, ga ọvẹn ẹjara ọ̣̣̣vẹn yẹ anara ga utu ayo, ma ayẹnẹ ẹtu ẹgb̵ino ẹnyi ẹ Ẹtu e̱gb̵ino ẹnyi ẹ, Ọbazi mẹ ẹgọnọ e̱re̱ ee! Gwang gwọ mi nnọng mọ, mi nnọng mọ, ubọni unọng abe mọ ọsọm, mu unọng ẹtọgbọ, mu unọng ima, mu unọng ivivirẹ asom bẹ afọri mọ Utu ọnnẹ mẹ ẹna asọm agobo yẹ. Asom ma abo babọ arẹ ol wẹ anurom gwọ unungo utu yẹ ẹnẹb e̱be̱nẹ sẹ ikana wangẹ. Wangẹ unugoni utu ẹ eshi. Egọbẹ ẹgọnọ yẹ ọvẹn ekpe̱m ma ayẹ, sẹ inna mọ nẹ ẹnọng ẹnẹb ma ayẹ. Emo ma ada wa wọ gwọng ga ọdọm agagara bẹng emo ma ada wawọ gwọng afẹ ga dọng anwẹd. Emo ma asang ẹtu, utu ọnnẹ mẹ ẹnạ yẹ anugo utu ẹsasara. Utu ọnnẹ mẹ egb̵ino ọvẹn ọnnẹ ẹnyi ẹ Ga imi ẹtogbọ, asọm ma ajọk yẹ ọrimini. Ma Ọbazi anwẹni mu ujọk yẹ ọrimini. Utu ọnnẹ mẹ ẹna ọvẹn ekpi ẹ ntak ọvẹn ọnnẹ ẹsẹ ga utu ọnnẹ. Ga abani, ga evivi, ma arari ìda onnẹ Ma nwe̠d Ọbazi edoro warẹ sẹ inugo utu onnẹ ma igere bang Ọbazi. Utu ubi agere bang, gwang ubi and ma agere gwang ẹ ọvẹn ubi. Utu ọnnẹ me egb̵ino ẹtu ẹdudu ejara ẹdudu yẹ agb̵ini. Asọm ma agono arẹ ee! Nọ wa gwang ọnnẹ. Ga ẹfu nwe, ọvẹn mẹ ẹrẹ ẹba yẹ iz̵im na gwang Ọbazi.